Ah! Zaho aloha la aleoko mampiasa valany vy aho. Valany vy satria valany vy reny, matevy raha reny sady ela simba sady be. Laha misy vahiny maro antrano ao, lafa valany vy zay ny ketrehy satria rey- iketreha satria reny maharaky vavan'olo maro. Na iketrehanao vary roapolo kapoaky rey la mety avao, omby rey, la tendriky azy. Da aleo valany vy sady rey mahazaka afo mahazaka hafanà.